مع صحابى نحب نلعب لودو، اللودو رغم أنها مفيهاش ألغاز يعنى مش نوع تاع الألعاب اللى نفظلوا في العادة، أما تحس فيها جو كل، زيادة نحب نلعب منتوبلى، المنتوبلى كل واحد يبنى فلوسه وأراضية وتحس لعبة تشرى بلعبة قدامك الأراضى اللى أنت تحبها بيش ما عادش تنجم تبدلها معاه وديما نتعاركوا ف الأول وفي الآخر ونتساوو ونرجعوا أصحاب.